Naisha mma niya miyǝ rǝ pwa ndza ya rǝ wato hahai ya, nai mbwa kanǝ nigeria. Mariya nggyi na má tun zhai mbwa sǝghǝ ɗana ma ɗǝɗǝm-ɗǝɗǝm rǝ nigeria na, má mbwara va ndzarǝ nigeria na ko mbwara va sǝ nigeria na, wato mbwarǝ nigeria ɓaw, wato mbwa pughǝ mbwa pughǝrǝ hahai daw. Mbwai mbwa kanǝ nǝ baturai, ghǝtǝn ra va sǝ nigeria ki ɗǝɗǝmi, rǝ hya va ndza kowanai swi mbǝ pǝla hyi, ghǝtǝna mǝlǝ nina, ghǝtǝna mǝlǝ nina, ghǝtǝna mǝlǝ nina kowanai swi, swai swarǝ hya nta ghǝzǝ nai mbwa mǝlǝ, swarǝ mbwa nta swarǝ hya nta ghǝzǝ nai mbwa mǝlǝ rǝ hahai na don má lokacara na, waza kǝla kǝla kǝla mbu ra naw, mbwi mǝlǝ makarantaw, swa shi nai mbwa mbanu to ká gani ghǝtǝnǝ na ndza wawazǝ, ghǝtǝn na mban-mban wazǝ, ghǝtǝn na shirǝ tsafǝ, ghǝtǝn na shirǝ kuwani, ghǝtǝn na shirǝ panai mbwa mǝlǝ <hesitation> ndza mbwa kukulǝ. ghǝtǝn na shirǝ mulki to mbwa ndza rǝ mbwa ndza, rǝ mbwa ndza to rǝ za sǝghǝ sǝ, má nigeria mma na, nigeria mma na, yari ˈyi miya gutan ɓane ne rǝ nigeria, ko yariya gutan ɓaw, wa yari shi daw-daw daw-daw daw-daw daw-daw rǝ nigeria bwahyi rǝ nigeria. Ama wa shi nai mbwa ká makǝn yariyi rǝ nigeria. Wa shi nai mbwa kanǝ hausa, wa shi nai mbwa kanǝ ibo, wa shi nai mbwa kanǝ nǝ yaroba. Ghǝtǝnǝ yariya rǝ nigeria a nigeria, to nigeria kuma rǝ za sǝghǝ kumanǝ wato ghǝna zǝ wato nǝ mbwa kanǝ yanci, zha kumanǝ ghǝna zǝ, nǝ mbwa kanǝ tun nineteen sixty ra sǝghǝ kumanǝ ghǝna zǝ, lokaca ra ghǝza rǝ-ǝ-ǝ mbwarǝ nigeria thli Nǝ ghǝna nantǝni rǝ hya dyi na, má ghǝnyi na wa nya kai fá wa nya nggyi nǝ nya sǝ ghǝna nai na nyi. To lokocara mma, shikaina rǝ mbwa nǝ mbwai mban sǝ hahai, rǝ mbwa nǝ mbwa mbwa mban ˈyinga swi ndǝrǝ sai da ƙha rǝ mbwa sǝghǝ kǝlǝ rǝ mbwa vǝla ká ghǝtǝnǝ, rǝ hya sǝ, rǝ hya sǝ nigeria har sǝghǝrǝ raghǝ, ghǝnyi ghǝnya nyi ghǝtǝna ghǝnya sǝ nigeria na ndza zǝ zha. Ama ma gha nǝ rǝ za sǝghǝ mbaghǝvǝ na ndza zǝ zha, ndǝrǝ rǝ mbwa vaghǝi ndza, ama wa swa sǝghǝ mbaghǝrǝvǝ, domin ma mbwa sǝ na ndza zǝ zha na, mbwa mbwa nggyi, ká nggyi ɓa nǝ mbwagula mbwa kumanǝ maw. Ama rǝ nigeria na sai nǝ gha nǝ naisha rǝ nigeria má mbwa sǝghǝrǝ konkwala siyasa na, má mbwa kumanǝ na, nǝ mbwa ɗana, má mbwa hǝnyi na, ghǝtǝna mǝlǝn ko va nfwaɗǝ ko va tǝghǝsǝ. Nǝ ghǝza mma mbaghǝvǝ dzǝgha bara mma, ghǝtǝna mǝlǝn na ko va nfwaɗǝ ko va tǝghǝsǝ. Ƙha swai mbwa mǝlǝ nigeia kuma. Rǝ nigeria kuma, a mban kǝlǝ malaghǝ nǝ gha ɗa ko rama, mi bana na hausawa mma mi wana dzǝgha bara na, a mban kǝlǝ mala malaghǝ nǝ ɗa ko kwa kǝla ibi, ko kǝla yarubawa a mban kǝlǝ nǝ gha ɗa. Ama ˈyi mbwai mbu zha kanǝ igbo kam, má hya nǝna pa pa mbwa pa mbwa pa m pa mbwa ndza mpǝnyi ɓa kǝla ghǝtǝnǝw ƙha nǝ hya nǝ, <hesitation> ˈyi su nontǝ damuwa kyikya swa ghǝzǝ ra zha, ma nigeria na nigeria mma, mbwi mbwa ndzwa, wa hya ndzwa, wa hya ndzwa, wa ˈiyi shi rǝ nigeria. Pwa ndza ˈiya zha rǝ kuma, ma rǝ nigeria wa pwai shi nai mbwa kanǝ, <hesitation> ko mbwa kanǝ hahai, hahai wa kai sǝlo maghǝwtsǝkǝ nkwangǝ rǝ. Rǝ rǝ nigeria, kuma mbwa ghǝi zhi kuma, kowanai ndwi nǝ yariya hyi, ƙha gaba ɗaya rǝ nigeria, kowanai ndu kuma wa governor kǝla ghǝtǝnǝ, wa rana. Governor wa governor rana, nkonkwala mma, wa chairmomi shi mma, kuma rǝ nigeria kuma, rǝ nigeria na má <hesitation> má mbwa shiriya ˈyi doka doka mbu rǝ nigeria na, ghǝtǝn mbwai mbwa kanǝ <hesitation> sǝnator. Ɓa mbwai mbwa kanǝ rep mma, ghǝtǝna ndzondǝ ndzara tsú nǝ mbwa mǝlǝ swa na ri, ndzara tsú nǝ mbwa mǝlǝ swa na ri, ndzara tsú nǝ mbwa mǝlǝ swa na ri, ghǝtǝn na ndondzǝ tǝghǝnangǝ a ra tsǝrǝvǝ ƙha, a ra tsǝrǝvǝ ƙha, amma rǝ za sǝghǝ kwarǝvǝ na ndza zǝ za, má hyi dzǝgha gaba ɗaya, má dzǝgha ndzondzǝ na, swa ká ghǝna nantǝnǝ swai vala ghǝtǝnǝ, ghǝtǝnǝ ˈyashigha hyi, swai vala ghǝtǝnǝ, ghǝtǝnǝ mmai hyi, amma ka taɓa mǝlǝ swai vala mbu mba kyikyaw. To ká gani ghǝzǝ, nontǝ damuwa mma, kuma na-na-na-na-na fama na ndza ko na ndza mbu mbǝ na dza zǝ rǝ hahai nigeria rǝ hahai nigeria. Nigeria kuma a tsǝrǝvǝ ɓa maw, kuma marǝ nigeria na wa doka shi, má zhai mbwa ɗana, má ndwana wa kai ndu na, sai nǝ ndwanga kai va gumǝrǝ tǝghǝsǝ. Amma mi wana kai ko gumǝrǝ tangǝ ko gumǝrǝ ncufǝ, ko gumǝrǝ mbǝrǝfǝngǝ na, mbwa taɓa ɗana, má gha na wana shirǝ ghǝnanangaw, swa shiw. Kuma rǝ nigeria kuma, mi wa na wa swu zha kǝla gha primary school substitude nǝ mbwa ká, wana ugyi makaranta na, a mban dyi sǝgaban kasa nǝ gha ɗa. Pana mbwagula mbu na, mbwagula hahai sai mbwa ra mǝlǝ makaranta kulǝ, mbwara kumanǝ ko digǝri, amma má rana na, a mban nǝ gha ɗa nǝ gha ndza, ko shugaban kasa, ko nǝ gha dyi gwavǝna, ko nǝ gha dyi sǝnator nǝ primary school safticatǝ kǝla gha, panga mbwagula hahai ɓaw mbwara shirǝ swa mǝla hyi, mbwa ndza ilimi kǝla ghǝtǝnǝ, mbwa ndza nǝ hahaiya dzǝvu kuma ƙha ɓaw. Rǝ nigeria mma ɓaw ƙha ɓaw, rǝ nigeria kuma wa ˈiyi shi, swa dyi kaɓowa ká nigeria sǝghǝ. ˈIya zha kuma wa mbwa kumanǝ pwai mbwa kǝ́lǝ́rǝ́ kwa rivers state nǝ mbwa kǝ́lǝ́. ˈIyi kam wa ˈiyi kwa, ghǝzǝ swai mbwa kanǝ paitǝr. Ghǝzǝ, mbǝ nǝ mbwa kumanǝ gasǝ ˈyi kaladzǝri, kyikya ˈyi gasǝ kyikya mbǝ mbwa kumanǝ, har ˈiya mbu zha fǝi má vasǝlin má mbǝ mbwa kumanǝ kyikya, ˈiyi mana dla mbǝ na, mbǝn mbwa kumanǝ nǝ mbwa mǝlǝ kuntu nǝ. Kwara ra nǝ mbwa kumanǝ, mbwa sǝsǝmǝ bana kuma, ndzwa nai hya ndzwa, ká ga má ndza dzǝgha bara na, pwa ndzwa kǝla ghǝtǝw. Wˈiya ɗantǝghǝ pwa ndzwa dzǝgha bara, ka ga duk pwa ndza ˈiyi rǝ na, sam sai nǝ gha nǝna, ko wa mbwa thlǝgharǝ swu má, ko wa swanga cuvǝ na, nǝ za gywi, ko wa cuvǝ na, nǝ za nggywi. Domin wa ˈiya nkyangǝ nggala zǝ. Ama má sǝsǝmǝ bana na, wa mbwa ndzwa bana susai. Tana nǝ mbwa thli, ˈiyi bana mma na, ˈiyi mbwa mǝlǝ luma thla. Luma thla, luma kam wa mbwa mǝlǝ luma thla rǝ nigeria, sǝmǝ bana má gha nǝ mbwa ndzwa na, wa mbu shi na ndzwa tsǝn, wa mbu shi na ndzwa hovva, wa mbu shi na ndzwa ha ˈyi kanaji, bwahyi swai mbwa ndzwa dai. To, nǝ hya thli mma, nǝ mbw kwa tsǝmǝvǝ nǝ hya dlǝrǝ, nǝ mbwa tura ghǝtǝn dzǝgha, ƙha má ˈiyi, kwa bara nǝ mbwa kumanǝ ˈiyi, nǝ za sǝmǝ bana nǝ mbwa mǝlǝ thlǝn nǝ ˈiyi ra ghǝtǝn má swa bana nǝ hya kumanǝ. Tǝ nigeria kuma, wa wa makaranta shi bwahyi. Rǝ nigeria, wa makaranta shi bwahyi, wa wa university shi, a wa swu shi nai mbwa kanǝ polytechnic mma, <hesitation> kwalag of education kyikya wa shi rǝ nigeria. To wa shi ngga gwamnati, wa shi na gha ngga gwamnati kyikya. Wa shi ngga gha gwamnati, amma ngga gwamnati na, ˈyaˈyagha ká zugha talaka nǝ nja tsǝw mbǝ. Ghǝnja mban tsǝw mbǝw, don kaɓo nǝ mbwa nkyi makaranta nǝ ma, wa mǝlǝ tsada susai, má gha tsǝw nǝ gha nanǝ ˈyi miliyonǝ ɓughǝ, ˈyi miliyonǝ fwadǝ, ˈyi milionǝ ncufǝ, to kaga ˈyashigha mbanǝ nkyin njaw, sai dai ngga gwamnatiyi, nǝ ˈyashigha mǝlǝ lalaɓa nǝ, nǝ hya tsǝw mbǝ. To, kum damungǝ mma na. Ko wana sǝghǝ gwi makaranta rayiwa nigeria na, sai nǝ gha sǝghǝ sa nggǝrowi, panai ya ra mbara nwu shina rǝ dyi thlǝnǝ. Nǝ gha dyi bana, nǝ gha dyi bana, gha kumanǝ rǝ nigeriw sai dai nǝ ˈyarighuma sǝghǝ sǝghǝ vala nǝ gha. Ghǝzǝ rǝ nigeria ke na mbu nyawi, mbwa mbwa su zha rǝ nigeria kuma mbu nyaw na mǝlǝ. Tǝ nigeria mma kuma, wa sojuji shi, wa polisawa shi tǝ nigeria, wa mbu shi nai mbwa kanɨ civil defence mma, wa mbu shi nai mbwa kanǝ ˈyan dǝrukǝs duka wa hyi rǝ nigeria gaba ɗaya mbwa mǝlǝ thlǝnǝ rǝ nigeria duka. Rǝ nigeria nǝ mbwa ghǝzha mǝlǝ rayiwa hyi já, nǝ mbwa ndza ndza zha gaba ɗaya ƙha. Ra sǝghǝ mma na ndza zǝ zha, har sǝghǝ nai sha ƙha, to nigeria wa nuwa kai wa kai wa kai c ko va nkwangǝ tsughǝ ko ncufǝ ko kwangǝ rǝ ndza ghǝnananyi rǝ nigeria. Amma mana ndza zǝ na gha na, ko mbwa dǝdǝzǝ mbwara va ndza ghǝnyi ghǝnyi na. Ghǝtǝna mma mǝlǝ-lǝ mǝlǝ-lǝ mulǝkyi na ndza zǝn naw, daw mbwa mǝlǝ ghǝnyi ghǝnya nyi, ghǝnya sǝ ghǝnananyi. Sai dai mbwagula swu vǝzhi ntwǝ na ghá nyi ghá mban mǝlǝ, a mban dzǝvu kǝla ghǝtǝn nǝ mbwa ɗa. To, mbǝ nigeria mma na, mbwa kukula nyi na. Ko wa hya kumanǝ kaɓo na nǝ hya fǝtǝghǝ dzǝvurǝ hahai daw nǝ hya fǝtǝghǝ dzǝvurǝ hahai daw. Mai mako nǝ hya sǝghǝ nǝ hya ghǝnǝ swa ghǝnyi swai swai sá har nǝ nya kumanǝ nǝ nya dzǝvu kuma, nǝ nya thlǝ na, swa shiw. Sam swa shiw, ko wanai ndu ghǝnanangai na nggya nji, ko wanai ndu ghǝnanangai má ndwa kumanǝ nǝ nja dzǝmǝrǝ mulǝkyi na, nǝ nja fǝi, nǝ nja fá dzǝgha jiba nji, nǝ nja fǝi dzǝgha jiba nji, nǝ nja fǝi dzǝmbǝ banka nji. ɗarǝhǝi sai nǝ gha nanǝ ndu gutanǝ sai nǝ nja kumanǝ kaɓo nai sǝ mbu har va ɓughǝ har va makǝn kyikya to ka ga swu zha, a tsǝrǝvǝ ɓa nǝ za ndza ƙha wu, ghǝzǝ iriya swai nigeria kumanǝ ra zha gaba ɗaya kai na. To ghǝzǝ niya miyi ɗahǝi nǝ ghuma thli nǝ ghuma mǝlǝ swi swai vala ghuma kyiklya. Nǝ ghuma thli, nǝ ghuma nǝ, ciyaiwa má mbwa mǝlǝ swana ƙha na, wi vala má mbwa mǝlǝ swana ƙha na wi vala, má mbwa mǝlǝ swana na wi vala, má mbwa mǝlǝ swana na wi vala, ƙhǝ nigeria hahai waˈyarighuma vainga ghuma hahaiya ghuma ngga barka, rǝ hahai na kǝla ghuma. Waswu shi bwahyi nai vala ghuma, ndzwa zha má sha ghuma na wa mbwi mǝlǝ nǝ, ˈiya zha má anǝ wa shi anǝ wa ˈyashighǝ shi, wa mbwa shi rǝ nigeria bwahyi, wa mbwa yawamá population rǝ nigeria ko yawa ko dǝyi za mbwa rǝ nigeria wa hya yawa na ndza zǝ zha. To wa thlǝna thlarǝ rǝ nigeria na ndza zǝ zha, ghǝtǝnǝ shirǝw na ndza zǝn na ƙha, to ghǝzǝ na nggyi ya nǝya ká, má nigeria wa tsǝrǝvǝ nǝ ghuma thli dzǝvu kuma, wa tsǝrǝvǝ nǝ ghuma thli nǝ ghuma nǝ. To, ndza ɗa ghuma nǝ nina hahai rɨ? Anǝ ƙha ɓa ra va ndzaw fa, wa tsǝrǝvǝ nǝ ghum má mǝlǝ hahai ghuma. Hahai ghuma ƙha ra va ndza, ƙha ra va ndza. Má lokaci nǝ nigeria ƙha, má gha gwi makaranta na, ma gha gwi university raghǝna nǝ mbwa vǝlǝ mota gha, nǝ mbwa vǝlǝ thlǝna gha lokacara. Amma na ndza zǝn na, ma gha gwi ko wa swu shi nai mbwa kanǝ fas kǝlas na, gha mma kumanǝ rǝ nigeriayaw. Ka gani nǝw nigeria wa sǝghǝ kwarǝ vǝ dawui. Nigeria mbu ra va ká ɗǝɗǝm ɓa na ndza zǝn naw. Lokaci nǝ shagari mbwa nǝ mbwa mbwa ji ɗaɗi lokaca ra, lokaci ra har rǝ za sǝghǝ ra za sǝghǝ rǝ ˈyi ˈyi rǝ ˈyar adǝwa sǝghǝ, wa mbwa wa mbwa ˈyi ˈyi good luck tǝ za sǝghǝ rǝ ˈyi buhari har rǝ za sǝghǝ rǝ ˈyi tinibu pana zǝma sa nggǝrowa mbu na ndza zǝn nǝ ƙha. To ka gani. Má nǝ má ghá kumanǝ bana na nǝ ndwana kumanǝ, má gha kumanǝ bana na nǝ ndwa na kumanǝ. Ƙha nǝ mbwa mǝlǝ nigeria, kuma má siyasa rǝ nigeria mma na, siyasa mbwa mǝlǝ gaskiya má konkwala siyasa rǝ nigeria yaw. Nigeria siyasa hyi, ká mǝlǝ siyasa ɓa panga mbu. Mi mi wa nggalǝ kǝla gha na, gwi mbǝ nǝ gha kumanǝ swi, mi nggala kǝla ghaw gha kumanǝw swu. Mi wanarǝ pwa ndzondzǝ gha na, nǝ gha nyi ngga nggalǝ gha. Wa nggalǝ ghai sa nǝ gha kumanǝ swi. Mǝlǝ mǝ ƙha, mǝlǝ mǝ ƙha, mǝlǝ mǝ ƙha, ko wa mbwa mǝlǝ swa zha mma, mbwa taɓa ɗana na, ǝ ƙha dede má ndwa na, ndwa na ra zǝmǝw. Ko wana zǝmǝhwi má nǝ mbwa kǝlǝ nǝ mbwa vǝla ká ndwa gha zǝmǝhwi. Ko wana zǝmǝhu kuma, swa ngga nǝ zǝmǝw ǝ ƙha nǝ zǝmǝw, ko wana zǝmǝhu kuma, swa mbwa tunǝ tǝ mbwa dlǝwi mbǝ pǝla gha domin wa nja má gha na, nggala kǝla ghaw, ndwa kǝla gha na na na thlǝra ghaw. Ndwa shi na ɗana ká má zugha na na wa mǝlǝ kokari rǝw ƙha mbu kyikya rǝ nigerai. To wa tsǝrǝvǝ na mbwa panai mbu ra va mǝlǝ ndza ɗǝɗǝm wa tsǝrǝvǝ nǝ mbwa thlǝ na ndza zǝn na ƙha panai mbu ra va mǝlǝ ndza lokaca ra muliki panai ya ra nwi shina na ma nigeria na, hahai ngga ndwa gutan ɓaw, ngga mbwa dadaɓǝ, mbu dadaɓǝ mburǝ bwahyi, dadaɓǝ, dadaɓǝ, dadaɓǝ, yariya daw-daw, daw-daw, daw-daw, daw-dawi mbwa ɗana na, ghǝnji ghǝnji ndwa kulu ma ndwa na ɓaw ndwa na mu ndwa na ghanja ndza ghǝn mbu kyikya duk ndwarǝ ˈyarǝhuma vainga ghǝnji na, nǝ nja sǝ mbu kyikya mma, ƙha nggya mbu nǝ nigeria ndza ba wai mana ma ngga mbwa hǝnyi, ngga mbwagula mbwa hǝnyi, ngga mbwagula mbwa hǝnyi ɓaw <hesitation> ngga mbu kyikyi ƙha nigeria kyikya, sai dai nai sha ƙha kawai rǝ swa sǝghǝ kukwarǝvǝ pa na ɗǝdǝm ɓaw. Panai ya nwi shina na, ma nigeria na, mbwi na gutan rǝ ghuma va ndza. Ama ma na ndza zǝ zha, wa damuwa sǝghǝ kǝla nigeria bwahyi. Ghǝzǝ pwai nggyi ya nǝya dzǝrǝ miyi nigeria nggyihwi panai mbwa va ndza ko labariya nigeria ghǝzǝ rǝ ya dzǝ vǝlǝ labariya nigeria kena maya nwi na mbwa gutan mbu kyikya mbwa gutan rǝ mbwa va ndza lokaca ra ɗǝɗǝmi.